Khapang srangwi o uansukma kok salaimani kokno twiwi ang nukkha norok khoroksa tei khoroksano khá khamwi tongmanitei ang uansugo omo belai kheno wngwi thangmani swkang omo hai khe samung tangnani nangnai. Chwng kaisa yak phiyogwi rwdi wngwi kok salaiwi tamoni bagwi wngwi tongkha abono twiwi kok salai di. Chwng jotono kaisa logi o tongo tei chini muchungma khe kaham khe samung tangwi tongnani. Chwng kwthar khe tei borom rwwi kok salaiwi mano hwnkhe chwng jesa phano wngwi tongmani kokno swnamwi mano tei swkang thangwi mano. Muito tochire and logireoui uansukmarok jotoni bagwi samung khlainai solution tubunai.